<hesitation> ndoto jaane jiboowe, yaani ukahakikisha vii malengo yakoo wivikiire vyaboowa, kirakintuu chiikii vyaboowa, yaani lazima vii wiitere vyaboowa, yaani koone na maisha sinooya amboire <hesitation> nosukuma maisha kabisa.